Tokui tena tin bongbong, to maman o naan, tina naan aobot. <hesitation> Ne takai ogun tin bongbong, ne huhuis ogun tse na kame gun quite taim tena, na hasut ogun, hasut hakap ogun, ne na huis guo ta tena, nao gun <hesitation> bena kuo guo kuo. Kuo hakap guo kuo bai na totot hamanas ogun saha tokui na kui guna. <hesitation> Poat e kame guana tokui tin bongbong, mei asah tuan hen puguana, tanasah ne nate hate gun, poat ena kui mengun besu, <hesitation> tuo tena tagan on. Ne na kui ogun. Poat ena kui hakap ogun tin naan, gus in naan, ne tuan sioung poit ogumeh numa bena hahois ogun bena hen ogun. Poat e hen hakap puguna, natu neh on, na nakui poit sai gun tin saha tokui ke kui guna. Kap on, tin neh, sisiuh- sisiuh ogun bena hois guo soh. Ba poat e kame guana kan tokui tin neh hare no gum tso Saha kain ngo kato dio katuun, ena na boak kusi ogua tana gum ke kato dirun, ke hango sin dirun. Ne nate gun nasah ke hagum sin dirun. Kap on bai na sioung poit ogumeh numa. Manas poat i ka puo tsinih, na gu hoat. Pion i mei a tsinih tena. Mei hoat me puna i bong. Na rarao papan oku panas oguai numa. Tartara ogua to, na tokui ke kame guna, saha tokui nid ne na ka kui not i youh, tin sait kehen puguna na- na rang tse nika ke nate guna mas kui guna. Kui hakap guna bai na hois poit guo soh. Hare ne yin deili toae tarih yu eh, boak sin pune eh. <hesitation> Mahut ena soh ogun tin bong, ne mas kuo sai guo kuo bai na soh ogun. <hesitation> Hare toae tarih nanen sin hakap e yu ih. Ne kanat ogun tin bongbong, kuo guo kuo, soh ogun. Mahut ne na soh poit ogun tin bong, ena kuo guo kuo. Hare ne yin toae tarih to ni poat haobot, boak sin pune ih.